די- ווען מ'פארט אוועק- די בעסטע וועג פון טוישן געלט פון דיין מינע- פון דיין לאנד צו א אנדערע לאנד איז אדער קענסטו עס טון דורך דיין אייגענע קרעדיט קארד וואס זיי געבן נאך די בעסטע נאך פאר מ'פארט ארויס, אדער קען מען עס טון ביי א א- ביי א דעסק ביי די עירפארטס אדער האטעלס. אדער א באנק דארטן קענסטו אריינגעבן דיין געלט און זיי גייען דיך געבן די געלט פון יענע לאנד און מ'דארף נאר זיכער מאכן אז מ'פארלירט נישט קיין געלט פון טוישן.